Як, се, панҷ, ҳафт, нӯҳ, ёздаҳ, сенздаҳ, понздаҳ, ҳабдаҳ, нуздаҳ, бисту як, бисту се, бисту панҷ, бисту ҳафт, бисту нӯҳ, сию як, сию се, сию панҷ, сию ҳафт, сию нӯҳ, чил.